Bueno, nu jaluliun staiyo nuii nasa staii este teleun teii peno ii, sua staro, suásua snuro, sua skaaro, este na kato ññii, chii snuro jaa kato este bueno noa kato bajo jenara volumen koo staiyo nuii karayo ji ii, nuva kuntaii nasa sori, nasa staiii, nasa chii nasu sami este kuuntao maii chii pos karayo jii jeenora naa este kuu sorií chii nu maa karayo jii te maa kuu sori.